په اوس وخت کې چې نړۍ پر مخ تللې ده او تجارت هم مخکې ده، په هر فصل کې ټولې سبزیانې پیدا کېږي. په اوسنۍ نړۍ کې شنې خونې د کال په هر فصل کې ترکاري او شنې سبزي بازارونو ته راوړي. معمولا شنه سبزي تر څو میاشتو پوري تازه وي او وروسته بیا کمه پیدا کېږي. زما په نظر، داسې سبزيانې نه سته، چې پیدا نه سي، کمېږي، خو ورکېږي نه.